A efatra raha matetiky ampiasaiky izy raha mangitry ampamangitry ahandro: poavra, <hesitation> carry <noise> <hesitation> kap- i- paprika de sakay tany sy tongolo lay.